Los animalis más ligerus del mundu sonin en tierra el guepardu que hazi los cientu venti kilometrus ala ora; nel airi l'alcón pelegriu que, en picau, te pueihazel trecientus quilometrus ala ora; i nel augua el peci más ligeru es el pes vela que puei anal a más dun cientu de kilometrus ala ora. I craru, alogu tamién están los lentus, comu el perezosu, o los galápagus, los caracolis o nel augua las estrellas de mari.